بعيدا عن القطيع، وجدت الطيور نفسها ابمكان غريب جدا مليء بالجبال العالية و البحيرات الضبابية بينما جانو ديحاولون انو يعثرون على الطريق، التقت الأم ابطيور محلية علمتها شون تنتقل بأستخدام النجوم ابفضل هاي المعرفة استطاعو بالنهاية العودة الى مسارهم الأمن و الوصول الى وجهتهم.